आजके समयमे निस्वार्थ रुपलैके काम करे सिक्ना संभवबे ना हे। कहिक कह्लेसे आजके मनै सब स्वार्थी हुइगेल हैं। ओईने अपन बरेमे अक्केल सुच्तियाँ। औरेक बारेमे चौहं जा हुइजबे कुईफे नाई सुच्ता। सब अपन बारेमे किल सुच्तियाँ तभिमारे आजके समयमेहे निस्वार्थ रुपलैके काम कर्ना बहुत कर्रा है।